Eey won toɓɓe ɗe ɓurmi yiɗde haalde kala sahaa wayino neɗɗo no ɓeydortoo, neɗɗo no iwirta to woni ngam yahrude yeeso, heɓde ganndal, heɓde jawdi, heɓde faamu. Kañum kadi e toɓɓe kadi no mbaɗten haa cafren caɗeele renndo. Ko ɗeen toɓɓe njiɗmi haalde kala sahaa.